أقدر أجرب أزرع طعامي ليش لأ ، مو مشكلة أنا بالنسبة لي أزرع خضروات طماطم بصل خيار أقدر بجيب البذور و أجهز التربة و المهم أروي و الإهتمام اليومي بالمحصول ، و إذا الله وفق بقدر اني أحصد هذا المحصول و شهور حلو وايد.